<noise> <hesitation> sdzaꞌlda ldoná gapná biꞌch porke biꞌch <hesitation> bal diꞌt xiep biꞌch xiep biꞌch lo mes, xiep biꞌch lo diꞌt c̲h̲apma xkomidma, nap xiu c̲h̲ow biꞌch lo komid xigits biꞌcha sdzaꞌlda ldoꞌná bal diꞌt nax, sdzaꞌlda ldoꞌná ixeꞌnna biꞌch nikla mak, <noise> makna sdzaꞌlda ldoꞌná porke lëꞌkga or lëꞌma xwiyda lo mak lëꞌ mak xiep xiep lo mes c̲h̲ow xkomidma gakda ba isaꞌnma nup komid, nap lëꞌ mak sialaga guꞌn gunu gow y xiabc̲h̲o xigits lëd xigits makna bal nax nap xia- xiabo lëd <hesitation> lëd xkomidma o nap lëd lac̲h̲ noꞌnda xkë gits mak, gana sdzaꞌlda ldoꞌná gapná mak. <noise>